Raha ôhatra zany sendra <hesitation> nandeha ranomasina na tonga hoe tonga amin'ny tany raiky misy ranomasina de niakatra ny ahavon'ny ranomasina de izy amin'jay tsisy fomba atao hoe <hesitation> na holentika ny sambo misy anazy, zany hoe zegny mampiasa bouée de sauvetage izy afahany magnavotro ny tegnany, ary mitondra ambavaka ny tegnany mba tsy ho faty amin'izay afahany hoe <hesitation> mba vonjeo aho fa hofaty tsisy zavatra atao, de tsisy afaka atao satria efa <hesitation> telefaonina efa legny, efa aigninazy rery ny tavela zegny amin'izay mampiasa bouillé de sauvetage mba afahany mahita mba ahafahan'ny ôlo mahita azy.